Yë ajkë jue a'ax yë wyañ tyam a'ax yë roperp adyun kyondyë yadyun myëxë adyun tyam a'ax este ti'i dumbë këxë dun nya adyun y yë xoj mëdë t'sinan yë a'ax dun yaj madera kojpyë jadunt's a'ax jedun kyura adajëy, t'sëk mëdë je'e t'saps xoj jue a'ax dun wyañ yuk ajpyë chyoyajpyë a'ax yë.